ⵢⴰⴳ ⵀⴰⵇⴰⴷⵓⵏⴰⵜ ⴰⵍ ⵎⴰ'ⴰⵔⴻⴻⴼⴰ ⴰⵉⵢⴰⵎ ⵡⴰ ⵙⵡⴰⵏ ⴷⵉⵏⵉⵏ. ⴰⵡⴰⴷⵓⵏ ⵏⴰⵏⴰⴽⴼⵉⵉⵏ ⴰⵍ ⵎⴰ'ⴰⵔⴻⴻⴼⴰ. ⵢⴰⴳ ⵀⴰⵇⴰⴷⵓⵏⴰⵜ ⵜⵉⴷⵉⵜ. ⵉⵣⴰⵎ ⴰⵣⵍⴰⵢⴰ ⵣⴰⵏⴳⵉⵔⴰⵔⴻⵜ ⴰⵍ ⵜⵉⴷⵉⵜ ⴷⴷⵓ pⴰ. ⵀⵓⵡⴰ'ⵉⵎ ⴷⵡⴰ'ⵢⴰ ⵉⴷⵎⴰⴰ ⴷⵡⴰ'ⵢⵉⴽ ⵎⴰⵏ.